Teitei roho a paaka aba ere gumomo bo kariapa. Teitei rori, me e girgira pa sue "ean toro noa me <hesitation> me mepa noa. Nao mepa ta to <hesitation> ruvu meori gono paa bona <hesitation> peha taba. Taba vai poka riori bene kariapa. Meori pa noma vaha, meori pa oha vonao teo ruvu vai mepa gono maa bono kariapa meori pa noma vaha. Meori pa noma vaha, meori pa gonogono <hesitation> ova, meori pa noma vaha. Gono vavai bono uba mepa noma, ean pa gono hagono, huhu naripa no vaha. Meori noa, nao nao nao nao noa noa oi vavura ioho teama voora. Meori pa noma vaha, meori pa noa teamaa veora meori pa gono vavia maa bono vahum, vahum va teo teamaa <hesitation> kaan sumeke meori pa noma vaha. Noma vaha <hesitation> merau mepa, sumeke pa sue "ean toro va hiiva maa tea <hesitation> ta hum." xxxx Bara ere kariapa he sue "bara nam re paku." Meori pa paku meori pa nao vaha. Meori noa noa noa noa, mepa va hiiva vai bona hum, a hum he gonono batana, meori pa taneo tea gaga. Meori gaga gaga gaga gaga gaga, e munomuno he sue "ean toro hiri." Meori hiri hiri hiri hiri hiri hiri hiri hiri hiri, noa noa noa mepa toka teo paka mun. Mepaa aan aan aan vakavara mepaa pupu me paa taporo, mepaa noa vaha bana, noa, mepaa gono ma bono kariape, mepaa noma vaha. Noma vaha vai me bakubaku he sue kiori, "eam toro noa, hae maa re voos vo vaan." Meori pa aan hae vai te bakubaku. Meori pa voos vo vaan teori noa vai vo, <hesitation> noa noa noa noa, meori gono vaha maa bono kariapa mepa voos vaha maa. E subuava he sue keve bene, <hesitation> kiara e kariapa "ean toro hae ma, hae ean voos vaha teo sinivi." Meori paa hae vaha ma teo sinivi meori pa pit- pita noa Meori pita pita pita pita pita pita pita pita, pita noa, meori paa pita, <hesitation> pita pita pita pita. Meori pa hoa pete meori hoa, hoa hoa hoa hoa hoa roo vaan teori, meori pa sue venei, "eh eara suguna vae vuru ei eara toro vaa <hesitation> varoto suraaa eara re vagonono vaha." Meori pa va gonono vaha bona hum teori. Meori va gonono, gonono gonono, gonono vai meor pa aan pete vai, aan aan aan aan aan aan. Meori sue pete vai, "ean toro peha noa teo overe gaga to overe." Meori peha pete vai bono overe. Peha vai noa peha peha, peha vakavara vai. Sue vai ean too mos pete maa to pihae. Meori mos pete vai bono pihae. Meori mos mos mos mos mos. Meori pa mos meori pa vagunaha vaha ma, meori pa sue venei, "ean toro vui o vin to hoi mene vabete tama taba teara." Meori pa vin o hoi- vin o hoi, vin vin vin vin vin, vin ma pa sue "okay eara toro noa mohina tea kas tama taba." Meori pa noa. Meori noa noa noa noa oi va vura ioho tea ma voora ioh. xxxx Meori pa noa noa, meori pita pita pita pita pita meori pita. Pita nao vai ei. Eori pa sue venei, "eara suguna vai rasu ei, eara toro kas bata ma tama taba mene vabete teo hoi. Meori pa kasi kas kas vakavara meopa sue venei, "okay, eara toro vos vaha vaan teara." Meori pa voos vahama, noma noma, naovahavai teama vaan teori. Me pa tei nom iei, sum- sumeke pa sue bona "eara toro paku eam toro pa gono koa mau tama huun." Me pa noa noa noa noa noa noa vagonono vagonono huun vai me pa sue venei, "ean toro gaga bona gagna gaga, gaga vakavara vai mepa sue venei "ean toro nao tea vagana karaara." Meori pa nao tea vagana, hae vai teama sinivi teori meori pa nao vaha bana tea vagana. Meori pa nao nao nao vaga vai vagana vai eori gono vai bono makaree, meori pa vagana. Vagana vagana vagana vakavara. Meori pa sue, "ean toro nao nababana vaan ean no nahu, eara beha vakavara vai." Ea to nao nao nao meori pa nao vahe vaan. Meori pa nahu nahu nahu nahu nahu nahu, xxxx Meori pa aan, aaan vahobona. Meori pa sue kiri bari eam toro nao tea <noise> asuun maani karaara. Meori paa noa noa noa noa habana tea asun maani noa rake vai bono maani. Maani sa isi haana, meori pa vatvatete bono boro maani, maani he <hesitation> rosrosin batari. Meori pa pita pete, rosin meori vakakao vakakao vakakao vakakao, meori pa noma vaha bana. Meori- meori pa vaana bona peha maani. Vaana vai e kahi hee <hesitation> spiti noa, meori noa noa noa noa vakakao noa vakakao noa vakakao noa vakakao noa, meori pa ato- ato bene maani, me pa dee voos vaha maa. Noma vai e eori he noma vaha pana. Eori pe sue kiribari, "eam toro <hesitation> raava e mani e." Meori pa raara bene maani. Raava- raava bene maani eori pa mosmos mosmos bari. Mosmos- mosmos vakavara bene maani meoripa vabete vaha tea taba to poka riori bene e hoi. Meori pa mosmos vo teo hoi, mosmos mosmos mosmos vakavara baari. Meori pa nahu baari meori pae aan baari.